Sicürament al e stait, al e stait ël caval, ël caval l'ai vistlo che suma andait a fe ën gir parei ën muntagna cun d'amis e suma andait ënt ün manegio, ün maneggio di cavai e a i era, stu caval si a l era verament verament aut, al era 'na bela bestia e sun nen riesü a muntelu però